جيب اون كاسرول حط فيها الماء و ديرها في النار خليها حتى تغلي غاية هداك الماء كبه في كاس وزيدله زوج معالق ناسكافي وخلط و بصحتك كاس قهوة